والله لا هذا ولا ذاك ما ابي اكون فنان كوميدي وما ابي اكون راقص مشهور. انا ما يستهويني الفن عموماً. لأني ماني من عشاقه. أني استهويني العلم الواقع المعلومات. لكن الفن السوالفه الشغلات ما بحبها وايد. لا ما تستهويني وما بختارها.